Ekoh. ekeh agbo akenu bey naru okone obora operanu naru okonee. Imagine ekohh nton wa channa kere poro, wa channa kere akai. Nneni channa bora akea ke ekoh ane akefo. Nne koh reke bo seye ekpan ka tora akenu, noo bae ke ekoh, nne ekoh ra seeye ekpan ka tora sese bera-aden loboro yon atebe. Re gbo nton ekoh mporon. Ogbonrun ka teh obininde raka bue nsan abo abo ka bue nsan nayo owiyen bi ka abo raka bue nsan, si juenwe ka fie, ndole-noi ndole noi till nton ami dole noi rake tin abo nton ma bere abo buen nsan, prebuen nsan omo tare ogbere onnee ehanne nsiyo aye bara soe okai buen nsan ye afise, ma baran so kai wee nsan na afisemi berekor nnonulo akanju loru njun ra kor ra agbo bere nari edo akai re yan eko kra chu ra wesenboru so ogbere ra dakar.